اول حاجه تدي الرز غسله و بعداك تبله في مويه حوالي تلت ساعه كده وبعديها تغلي مويه مع شويه زيت بعد ما المويه دي تغلي تكب الرز بتاعك ولازم المويه ما تكون كتيره تكون مناسبه للرز و تخليهو في نار متوسطه لحدي ما الرز يشرب مويته و تنزله من النار على كده بيكون الرز جاهز ولو رميت معاو حبه هبهان بتخليو ريحتو سمحه